Taba nara mama kana nora eh gu e kas, ge tua. Mataba nara mama kah na ove nara rior pah mataba tsa rah tsoe. Vamomoa na ino, eh eh kas tsara tsoe kah buar pah ar vati koh badono0 ene. Ge vamatopoena opah ar ti toh nanao vavasatanama. En sanana tsoe vanata ene pedara pah ar buanavi ekas e gu. E tua, ubam taim nara mamakana ove. Nora an, imbi ar ka an sasare peor, tua ge kas ma taba buar verokara verokara egu mamakana ove nor ah ma ar rekesa tsa tavuts. Va onotoer pah ar vati vui to tatavuts na en vanu. Hubam potana tsa ti tsivima rara pa sesopo. Pah kain ar vati tsara ta kahsenao. Tsara kah se kor va atabanene pemanin enu pah vere me. En mosina ataba nene pe u vakits enu. Oyia tsa imbi kaiene peara pe gu. Oyia taba vamomananene pe u enu en k0omana enu ekas.